Ma a dipend se l'ai vöia, se l'ai vöia fazu, travaiu ël bosch cume l'ai dit prima, travaiu, fazu modellizmo navale, se no anche ste stravacà zura ël sufà, guardeme la televiziun al e nen ch'a sia 'na brüta coza, comuncue me pasatemp preferì al e travaié ël bosch e pöi pöi a i sun anche d'aute coze, ma a sun secundarie